Xó ña nida ho iti itikao ta hó ho o on. cacabatí, tí nomi, ho o on. chika, ho o on. naranja ho o on. naranja, <hesitation> tivako tivako ña ta ngu kiti hó, tiempo ñoo yó du tikaya jan ho o on. dichii, dichii dichii koa, adichí mayo ña jan ta oha ta ngu mayo ho o on. ho inka dichii kano na kan nri xi pitajalla ananroga ñajan, tañajan ta julio ho jan nrida ñajan hó ñanridajan xanri ña hoyó.